<hesitation> Amiko zao fomba fampiakaram-bady tena hitako hoe mety de <hesitation> hoe manao mariazy zany reo misoratsy amin'ny <hesitation> amy la mairie aloha, de rô bakeo am'zay mandeha am-piangona manao fanamasina agny de io zany zay finoan'olo mety aby avao, de manao fety reo afaran'igny zany, manao fety mifalifaly fa <hesitation> nisy toka- nahazo tokantragno, zanaky oha- karaha zay.